Më the njëherë që doje të shkruaje një libër... a e ke menduar ende? Do të ishte fantastike të shihje sesi i vendos idetë e tua në letër. Zure të shkruash diçka apo është ende një projekt?